Alim al seme gi kutu uwo ma nizam te bele

Taalim saadu ana ja ana bi nafsi tayi taalim saadu ana fi nafsi tayi u kaman taalim saadu ana ma usra tayi mama ma baba kabla ana jouzu, baada ana jouzu taalim saadu wazazi ma ana binafsi ta usra tayi

Kila kan ana gum min num Saba ana gidam gi amsuku ligo moyo ana amsuku udhu ana adaku kasma tayi ana amsuku udhu anruwa fi Salah. Kila kan ita gum min num gidam nedifu ita nadhafa, ruwa gidam fi istinjaa beredu nedifu ita ruwa fi Salah yala dukuru ita feker Kalam taan.

Ai aju kede wedi dawa te dudu na nyereku aju fi hakika aju wedi dawa wedede gerii mara tinein fi sana yani kila baada shar sitta.

Korofo gara me korofo gwanda gi zidu leben

Sokol ta soo, kani azol fi ayan je wedede nena fi kariya, wooh fam bumara, fam bumara aju wedi fi eh ispitali eh kan daktara ayin Kalam ayan wede, ah gi setetu gwam ma lobu ma munu yala baga yala gi alab bakan wai dukur gi jib tab mh

Istima Istimal ta bank kwessi, bank awunu zaidi. Lakin bank Istimal ta bank Istimal ta bank zaman wara naa azol gainu Fogo faida haki lakin Istimal ta bank ta youminde gi gata sante zaidi kasuru Niya tayi min Istimal bank

Geeru fi bele aju taalim, ya gi geeru bakan

Nam na ligo muwasabat ligo gi kelem mustamil ligo ina gi stamil muwasalat te sika kalam sika boyi min be, sika bakan te muwasalat de boyi, kutu na gi ligo mashakil ketiri logo fi logo muwasalat te rua fi sika, muwasalat fi boyi min na rua fi logo muwasalat de mahal de boyi wu anas ma kwesi fi sika in

Ana agder setetu ligo ana gi alim umma na tarabiya ta kun fi siha al kwesi ma nadafa ma hal kulu al bi aju ke ajol kafir mo ah, tahara to fi be ma kila mahal al uwo fogo

Ana hibu lebis teina ta Nubi ana lebis oa kanzi me tagiya fi ras. Ana gi lebis kanzu ma tagiya fi ras kaman ana gi lebis kanzi ana gi lebis coat ma kanzu de lebis Al tahishma fi ummah teina ta nubi lebis kanzu ma coat ma tagiya fi ras de ya lebis ta hishma fi ummah teina ta Nubi

Ajol bi faham je gal nyereku wede akil si time uwo ma, fi teriga taulan suu ras to gi abidu geeru kun ameri, gwangiri to ma gildu to minzan to yan gi nenzil te, wu saa kul uwo gi kun ayan.

Kila kan ta ligo ilim ,ilim de gi hafidh nafsi taki Kalam ke ta aruf sokol ab adil me sokol ab awaja ,Kalam al adil ya ab gi soo kefin, Kalam ab al awaja gi soo kefin, de ya masdal ta taalim kul ajol gi rua fogo, rua fi madrasa ta gi rua kede fata ena taki me muku taki keta kede soo kalam ta kede aruf, kalam yatu ya adil, kalam yatu ya awaja, fi jede ana gi fa

Naam Ina gi ligo matara ketir fi kariya teina ata mbari nenzil kaman usbu Al futu de matara nenzil. Matara gi nenzil ketir. Wu Kila kan nenzil Ina gi ligo amara ta kuruju ma sokolin dugagin gi raba neina ha bamiya layu Nas nyagwa korofo gi raba ne gi ligo Fogo akil.

Wai min alama to ,gisim ta nyereku gi kun hari, wu nyereku kaman fi teriga kul ma namna kul uwo fogo, ita bi ayin je kan uwo jede afiya to hilu ma, nyereku saa kul tabani, gi kore

Ah hafidh gudura taki kan ta gi ajus sokol taulan ke ta alim soo exercise man to temerin, te gi soo exercise, ke ta gi akul akil al fresh, ke ta kaman gi furai me anas, kan ta gi gai furaha ,te gi akul kwesi, te gi soo temerin exercise, ya bi hafidh gildu taki kan te gi ligo umur te ajus

Fi akhir te ousbu ana aju rua ma ahal tai bara ,fi nuhsa kana wedi yal kede rua alim hum moyo wu na rua akul samaga na rua furai sia wu na wedi raha ne nafsi

Wajib na yal akili barau barau kila youm

Aja al ana bi taja ab fi shida au awaja zaman amili ta mariya fi be, arufu gali uwo amili miten, wede wai min kalam al gi awun sei sei de, wu ja soo kefin ,eh fi fi arufu abusu awaja al bi agder fi, wu te tinin alama kan ta bi ayin alama awaja fogo mariya wede eh ligo uwo amili je dom gi tala au moyo gi kubu, wedede gwam gi alagu ma nas daya ,ah fi ustu daya de ya ajama tena, nusuwana al gi weledu eh, nusuwan gi awun fi weledu, daya tena dole kabisa, daya wede gi awun zaidi

Ah anas te umma tai endis kubaniya ina ishi gi bugnada na gai me waganda, ne endi wasoga, na gi gai fi kila mantika barau barau

Taalim athir fi nafsi tayi kutu muku tayi kun fadi, fahma tayi kun nedifu, adab tayi kun kwesi, maisha tayi kaman batal mafi alhamdulillah ana gi shukur.

Madrasa fi kariya madarasa fi kariya tai aun yala abusu omon min, min tarabiya al batal fi sika ta kutu omon fi ilim ma arufu batal ta masi ta yala al batal de kefin, kila kan nyereku aruf batal ta ka sokol al batal, yaa sunu dukur ta weno kalam al nesiya uwo bi tafautisha bein ta batal ma kwesi, uwo bi soo kalam al kwesi, deya kazi ta madrasa

Ma salam ,selem mar milan, salam ta mar milan, kan ajol gi selem, te ishma badum ,salam de

Asurubu moyo al maa marakabu o fi khatar fogo dudu wu gi jib ayan. ya aju moyo kul keena gi rakabu wala tebowa wala moyo te koor kul kena rakabu ya ina bi dusman ma dudu wedede mma bi jib ayan ne kila azol.

Ana gi usra tai, na kutu taalim ya Kalam taulan, na kutu taalim ya sokol taulan, ana bakan wai ma mariya ma yala na kulu arufu faida ta taalim

Alam ta uganda fogo lon talata, fogo aswe, fogo ahumar, fogo ahudhar, abu ( yellow) yala fi teri fi ustu ta ( crane). Ya alama ta alam ta uganda, ama alam ta lon ta uganda.

Fi youm ana gi stamil sim ama ana gi amsuku sim mara ashara ama itnashar al gi dakal ab ana gi amsuku gi dugu nana ama zaidi, gi ja fi hal ta kazi ab ana gi soo, lakin sia de ashara ama zaidi fi youm

An gi akul kisira, gurusa ma chapati ma luguma

Madrasa teina fi kariya naa ga awunu tarikh Al bataal eee yala ga alim maafi falam naa gi alimu dini. awunu zaidi fi

Sharaha al gaawu sharaha al gaawun ummah tai hafidh di rutan tena ma dini tena ya taalim al ina giligo fi seminar ama workshop algikun jede ama fi kila kan ina ligo taalimat fi masajid ama fi karia tena bakan joju ina gikelem fi kalama ta ummah tena kede anas fahim

Taalim ta anas kubar ma raisi nena in, ata ma

"Fi mijitama""a tayi, fi usra fi barawu barawu, lakin umon. Milan mma , umon siya al kutu taalim muhim. Umon gi ilimisha yala toomon barawu barawu. Ita gi logo ma ilmu al umon logo geeru hal ta be toomon, umon . geeru hal ta be toomon . Kaman ma nafsi toomon, kaman fi mujitama,""a. Ita gi ayinu kalam, athar fi mujtama""a gi kun siya yan lisa idadi ta anas je naade siya fi mujitama""a. "

Sokol al ana so fi week wede tamam ana so kazi ta batna be, kuruju, leesu juwa. Zayidi ana so ta batna be fi week wede. Leesu juwa, kuruju, ta batna be ya ana so fi week wede.

Kan te bi rakab oh moyo Al ke, kan ita rakab moyo tasurub yaa ayan ta gisim bsm maa bi amsuku ita. Te rakabu ta asurub ayan ta gisim maa bi taban ita.

Mh, ilim athar to kebir seiseide fi awun usra tena ma kutu gudra fi awun raba ta ummah, ilim, Kalam ase yal de kan agara mafi, ehh, dunia gi fadul wara anas gu ruwa gidam fi Kalam youminde, ilim ,fa afadhal seiseide te gi ayin sala kan mon tala fi madrasa tomon na al ya ta kila youm naade gi nadi secular naade ah te deeni tena in fi kariya in gi awunu ummah, terebiya wu gi kafir omon langa sambala mma, gi kafir omon fi kila Kalam al seme , aike

Taalim gi saadu fi lim beina ta usra ma umma au ma kaum ma koum tanin fi jua mujtama kan binadumiya amurugu aju ta binafsi amurugu aju ta binafsi bas wede bi saadu bakan wedede

Kubarin ta dini, umon gi saadu umma, dooru toomon ketir zaidi fi hali ta lim ida, fi hali ta wafiki baina ta binadum ta rabbana, fi hali ta dasturi ta anas, ma teribiya, alim ma hishma , ma ishi ma anas kuwes.

Setetu ayan te izhal fi umma gi abus uwo ma nadhafa, na kede kun nedhif, kena ku chunga kila sokol al ina gi tumiya, sokolin te tumiya batna bee kede kun nedif, ya bi hafidh ina min kun jib ayan te izhal, ayan te izhal de gi ja ma wasakan, al fi sokolin al ina gi tumiya fi batna be